Ihó iin nani tele té ñiomaja itañe ñachi chí <hesitation> uininojá konrenro <hesitation> naiko vaya'a noñaixhi vii, <hesitation> iko já <hesitation> teanachí vá nateanaxhí naiku já ihó inka kañó inka ka país inka ká a no- na ayá'a a ño kon davii <hesitation> vaxhii ñóo ta <hesitation> xhí <hesitation> hiomajá nedateñaxhí janada janada nijá te ihó na nejan nonevanduté <hesitation> inindó naiko nadeñaxhí.